Eh <hesitation> recente recente, il mio recente appartiene probabilmente a quatt cinc ann fa. <laughs> L'ultimo viaggio effettivo che ho fatto è stato in Trentino, <hesitation> Borgo Valsugana, con l'università. Pecchè c'stev stu proggetto di riqualificazione di borghi <hesitation> attraverso installazioni artistiche e jettm 'a verè stu post che si chiamm Arte Sella. Bellissimo, meraviglioso, ngopp 'e Dolomiti, che. <hesitation> Uno degli spettacoli naturali più belli che io abbia mai visto, sono le Dolomiti. C'amma passat miezz cu 'o tren addirittura ed è stata un'esperienza stupenda. Però sai, stu post, <hesitation> con queste istallazioni fatte con il legno, cu sti cubetti tagliati a misura, tutte queste cose molto simpatiche. Però sai so chelli cos ca tu t' vir dint 'a 'na jurnat. Nuje c'jettm tre juorn 'e fil, nun c''a facevm chiù. <laughs> 'O terz juorn venett a nevicà talmente fort e stevm a Maggio mi ricordo, ca nun c' putettm ji chiù. Tutt quant a festeggià pecchè nun jevm chiù a verè stu cazz e post. E quindi jettm a <hesitation> museo. <hesitation> Realizzato da Renzo Piano, sempre a Trento, una città di lì e quindi vivettm 'na giornata nu poc diversa e chist è stato diciamo uno delle esperienze <hesitation> più divertenti, anche fatte grazie all'univesità, grazie agli studi. Però diciamo che ultimamente non ho viaggiato tantissimo, nè ho visto tantissimi posti. Chell che aggia vist è stato 'o Vesuvio, ca so jut mo l'ann passat a Marzo, jettm a fa 'o trekking. Che a me m' piace assaje a fa sti cos. Quando ci riuscimmo a organizzà pecchè purtroppo nun semp uno sai acchiappa a uno, acchiappa a n'ato, no io nun c'stong, no io accussì e no io accullì. E quindi simm riusciti a ji a fa stu trekking ngopp 'o vesuvio. Ij nun l'avev mai visto, pienz ca io 'o teng 'e facc. Ceh io m' scet 'a matin, arapr 'e port, teng 'o Vesuvio 'e facc e ij nun c'ero mai sagliut dint 'a vintisett ann d' 'a vita meja, so jut l'ann passat. E simm jut a fa stu trekking. Pò generalmente m'aggio jut a verè nu poc alcuni posti d' 'a città di Napoli. <hesitation> M'aggio jut a Bacoli, m'aggio jut a verè 'a Casina Vanvitelliana. Aggio jut a Posillipo. M'aggio jut a verè 'e Tredici Discese 'e Sa- Sant'Antonio, però diciamo che cose proprio da vedere sono in programma. E chest nun t' 'o pozz dicere pecchè oltre <laughs> ad essere diciamo <hesitation> mantenere il segreto, sò 'na persona proprio scaramantica e quindi certe cose preferisco a nun 'e dicere, a meno che non le faccio.